Ta mi daggi ha sare je wala dammugal, mi jodan mi janga defte mi lara tele ha sare mai be nyamdu.